اتذكر يومي كنت العب مع اصحابي في الحي بكرة القدم. كنا نروح الملعب القديم بعد المدرسة حتى لو كان الملعب صغير كان يظل مكان مليان حماس وضحك ما كان في وقت محدد كنا نلعب لما الشمس تغرب واحيانا نتحدى بعض في مباريات قوية كنت دايما في الفريق اللي يحب يفوز كنت مستمتع بكل لحظة.